Okei avai nana marai ounana, ana ba'ana korikori da va, ko ai a puru, aia komea, ai a vaisi vaisi, ai a maka kore anana, gebada, gebada prais da nonoa, vavaina ema, moni naka eda venimai na isai ma'a nana, ma'anana ana kapea kapea eda veniu anana vagana ana lole da, namuada va gava, bisket, da vegavanda, ai vamai va ani. O raisi na, ema fai kina da eda venio ana raisi da, raisi na vogavania, vea na vo gavana, nudul na vo gavania. Ia gana fai kina na eda venio anana, vogogo anana nudul nano vo abidia vo ra'asi. Nudul na mai raisi na pakete na marainana, anana voabi inoku vo ra'asi vo mai. Avainana maurinana nonoabe iagana mauri nana. Badina iagana maorinana moni na ai adibagana oma abi oma gogaina ko ana marai. Avainana a gesia ma'ana kome'anana. A handred kina na geva raroa. Avo abia vogogo anana baikeda, baikeda vo vavaida, plastikida plastikida vo vavaia vo ra'asi. Moni baga ia'ia avainana gavanana. Ia gana vogogo ana raisi kapea ogavania, kokoro'ona, onien na ai o ra'asi e veo. Emu moni veo. Noku emu ero moninana gavaka? Ai moni veo vavaina noku vo eronio vo sia, "ae, a'sia ava nana nai e'u moni a mai gavada agavava. Ana veo, iagana moni veo nana ama ra ovinai noku, miti nano mai gana raisi na ama abiada ana veo. Nana mai va anana, ianimai namai raisi na ia, ia. Iagana va gana garea va gana rumana". Ai vo gana gerea vogana. Avainana ana veo, o vo gana gubunada vo gava voka o gavad a'adina, avanana ana monina komea gaga'a be ia'a monina. Iaga maurinana kanobagana maorinana egena vavaina kauda isai abadade e ira'a gaga. Vaida dage paorava, vaida ge paorava. Noku ai, sikon na marai nana kapea o rua eda gavana inoku eda gana ge ba'inda marai marai ge ania roava, noku ai vai nosidi ge inu roava, ge eno roava. Aona mai emu br vonagunagu ovinai, veada. Naida raisi da mugamugada ika roava mugamuga da mai, ianimai. Ian ero va, vogavanda, vogava, vonagunda. Ia ganda vegaga ebaeba. Oma sia emu pokete na babaga. Ugunabe inoku vogogo vegana irau vogava vo ani ovina. Sinaem na vova'aga veo. Ema, em pokete na uguna kapea kapea no, anana da idai. Ea inoku iagana maonna ege. Isai nana'a paora paora a'adina. Fifti kina na anana evri wan, evri dai anana eveo roava, ae egenana. Moni na a'ana avararoa vi uisiria, vigana, vi paora. Ia handred kina ana e vea roava orasava. Abam na gava vea. Ae vo onina ona vo sia ago gavai moni da. Gavada maka'maka da vi gava. Imai tauni da paora dada adida viveni. Iagana ana, maurine ira'a aeadi oma paora ko stil, da e idai. Arava anana paorada boudai fai o sigisi vo da inoku nana abam na o paora nonoa naka vo abia.